Cantyja ꞌnaaⁿꞌ nantquie na quicwaaꞌa naquiiꞌ ñjaaⁿ tsjoomya na quilꞌuuya na nnteijndeiinaꞌ jaa na na nntꞌua̱a̱ya na na jnda̱a̱ya xeⁿ na waa cwii tycu na teino̱o̱ⁿ oo waa cwii jndyaaꞌ cwii tsꞌiaaⁿ na jndyaaꞌ na lꞌaaya chaꞌ na nntseiyo̱o̱ꞌnaꞌ jaa nlcweꞌndaꞌ na jnda̱a̱ya joꞌ quiluenaꞌa ñjaaⁿ tsjoomya na chaꞌ na tsꞌaⁿ na teiwiiꞌ tsꞌaⁿmꞌaaⁿꞌ jeꞌ jom jeꞌ joꞌ tsuu joꞌjndyu nnda̱a̱ na nluii naaⁿ caxti, naaⁿ caxti xuee, naaⁿ caxti xueewaaꞌ jeꞌ nñꞌeeⁿꞌ joꞌ tsuu ta̱ papa, ñꞌeⁿ tsqueⁿꞌndaa oo nda̱ꞌndaa, ñꞌeⁿ jeꞌ chjoowiꞌ tsjaaⁿꞌ naaⁿ xueenaꞌ luaaꞌ na chaꞌjom nnteijndeiinaꞌ jom nntseiwendaꞌnaꞌ na na jneiⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ na teiweeⁿꞌeⁿ mati jeꞌ naquiiꞌ nnomtyuaajeꞌ quindya̱a̱ya ndoꞌ mayuuꞌ na quintꞌiaaya na ndicwa quilalꞌue jndye wendyee nnom tsco na cwiweꞌ naquiiꞌ jnda̱a̱ oo na nnomꞌya tsꞌaⁿ na nluii nantquie na nleiñꞌoomꞌ nantquie cwiluena na yanaꞌ xjeⁿ chaꞌ na tsco ta̱ntsjaⁿꞌ chaꞌ na tscochjoom nquii tsco oo ljaaꞌ tscochjoom mati jeꞌ juunaꞌ jeꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ nnteijndeiinaꞌ jom ntyja ꞌnaaⁿꞌ na nntꞌiuu tscomeiiⁿ nntsꞌaanaꞌnaꞌ jeꞌ chaꞌ chaꞌjom cwii naaⁿ oo cwii calo na xuee nntseiñꞌeⁿ tsꞌaⁿ chjoowiꞌ ta̱ta̱ jeꞌ chaꞌ na nleiꞌnⁿꞌ nawaaꞌ jeꞌ juunaꞌ nnteijndeiinaꞌ cantyja na ya nncwandoꞌ tsꞌaⁿ ee mayuuꞌ na ljuꞌnaꞌ cwilatquiooꞌnaꞌ yuu na waa cwii jnda̱a̱ chaꞌjom cwii nantquie na ljuꞌ ndoꞌ na cwiluena na jndye ꞌnaⁿ tseixmaⁿnaꞌ majoꞌti xjeⁿchaꞌ na cwii caxti, caxti tsjoom na nluii naaⁿ chaꞌjom cwii ꞌnaⁿ na mayuuꞌ na ya tueꞌ cwii ꞌnaⁿ na ljuꞌ nchii ꞌnaⁿ na. Ñꞌoom nawiꞌ joꞌ na natquiemeiiⁿ cwiluena na nnteijndeiinaꞌ na nntseiwenaꞌ na jndeii tsꞌaⁿ.